نعم مثل ما الفن له تأثير إيجابي ممكن يكون له تأثير سلبي إذا استخدم بطريقة غير مناسبة، أحياناً بعض الأعمال الفنية تروج لأفكار سلبية مثل العنف والعنصرية وهذا ممكن ينعكس سلباً عالمجتمع، الفن له قوة كبيرة إذا لم يتم استخدامه بحذر ممكن يؤثر على القيم والمبادئ الأخلاقية لذلك من المهم إنه يكون الفن مسئول ويهدف على تحسين الناس والمجتمع بدلاً من الاضرار بهم.